साउधी अरबीन मौसम में काई बताड़ा है पकुण। हया के थूड़ूक रेतलो रेतलो ज़्यादा देर होई। तेर ती ह्यान मौसम जराख गरम ओली रोवे ने जराख ठंड ओली रोवे। तेर मा दिनूसने तापमान में ते भार बड़ोतर है जबकुण। पड़ा दिग्री सेल्सियस तक तापमान रोवे। उपर उत रोवे पे तालिज दिग्री सियल। सियलां दारां पाद ती लगाएं पंद्रा दिग्री सेल्सियस तक तापमान रोवे। चुकी नवंबर ती लगाएं फरवरी तक ते आवेत आवे। पड़ा दिग्री सेल्सियस तक तापमान रोवे।